Me'e chichondiú ho ndiachun ndún andeyun nacuenta ndena kanguete ndame jun ue kixua ndamen naniki vachi xun, nduachi ndain ndekada ndani kite vixni va'a kane cachete navixna natunga yuu ndudeka yi'ó ndigueno ndadeka cuenta nguu iha ndemenua ndeki xua ke'e duye ndename kinxuke kuajuye ndevane ndia kuajuxe ihó kuajo mendake na'a ndemeike iña ke ujun, kua ñeyii inki xonra te'e devixne na'a chi ndundakii xuun indun du verne'e yayañu vexhi va'a ndejiyi iña nachivaña ña pastilla nguande nguenda ngo ava nejitia no'o namodo ndiomenka comercial ujun, kexuni ndia cuenta kuenda xhinuu ndi'ó iho yii vanie yinré este nrio naniji nuyini enuu ndu achinai nduga yio natun nicheni chiai chinió teñii ndeva mete ahide mi nimete añindenu nikani mete ndametio va vai ji cuenta kuu iña nachuinuu yuyeme jexu'a.